באש תעְ'לף הודִיה בטארִיקה זווִינה חצכ ורק תעְ'לִיף זווִין, שרִיט זִינָה ומקָּץ, תחט האדִיה פִווסט לורק, וּכתקּטע לורק עלא קד אלחג'ם, וּכתטוי לג'ואנב וּכתלצקהום בּסקוּטש, ופלאכִ'יר כתדִיר שרִיט זִינָה בש תעטִי מנצ'ר זווִין, תקדר דִיף בּטאקָה צע'ירה פִיהא תהנִיאָה זווִינה.